زمان كنت أحب المطاعم جداً وكنت أحب آكل فيها دايماً وأخرج وكذا، بس الآن أختار إني أطبخ في البيت وآكل الأكل في البيت خصوصاً إني ما عد صرت أتحمل الصخب والص- الأصوات العالية والزحمة، اللي تكون في المطاعم على عكس ما أنا أسوي أكلي في البيت وآكل مع نفسي في هدوء واستكنان، فطبعاً أختار إني أطهي أكلي في البيت.